د دال چمتو کولو د پاره لومړی باید هغه په سړو اوبو باندې پرېمینځل سي، په یو کڅوړه یا یو ګیلاس کې یو ګیلاس دال، دری ګیلاسه په اندازه اوبه او پکې یوځای شي، او بیا وروسته همدا جوش کړل سي، تودوخه یې کمه سي، او له شلو نه تر دیرشو دقو پورې پریښودل سي تر څو اماده سي.